<noise> Wakkati lesdi cil kam ɗo waylo diga diga babal to to ɗum mari sahara desat yaago mediterenyan nde ɗon mari peewol